O ikavigüe eta kua SantaCruz pegua uajaete ye jepi dólar rupi ome reta kuape jaema oime vi oiko vite rupi etei oiko va jepi jaema ombiri oiko va mmbaeti jepi eri ko jokua oi o ikavi rupi